أحلى الأطعمة البسيطة اللي أحبها مرة، هي السندوتشات مثل إني أسوي سندوتش فلافل، أو أسوي توست مع جبن، أحب الشوربة السهلة أو الشوربة المضروبة متل شوربة العدس، وأحب شوربة الخضار، وأكل الأسماك البحرية.